Sukaɓe ka sonna ŋande fu ndaroɗa ada wia ɓee ganɗa ko jiɗa ɓe ganɗa ka. Jonka e maɓee jamma e ŋialoma. So wanaa ɗun, suka kaa yo suka. Hakkille suka duu wonataa e muuɗun. Ɗum waɗi jooni <hesitation> sa ƴeewi Fulɓe ana mbiya: suka marete e ley cukaaku mun. Mbiruki ko bira fuu, ko ɗum naggata.